Барои он ки картошка дароз нигоҳ дошта шавад, бояд онро дар ҷои хунук ва торик нигоҳ дорем. Нур ва гармӣ боис мешаванд, ки он зуд сабзад ё пусида шавад. Ҳамчунин, набояд онро бо пиёз якҷо нигоҳ дошт, зеро ин суръати вайроншавиро зиёд мекунад.